ସାଧାନ ରାଂଧାନ ବାତ୍ତର ଏପଂଗ ସେଗରୀକର ଵ୍ଯାଖ୍ଯାନ ମାପୋ। ଏପଂଗ ମିଶ୍ରଣ ମାପୋ ସୁପୁନ ଚମ୍ମଜ। <hesitation> ଛୋଟୋ ପରିମାର ରୋ ସୁକୁଡା ଏପଂଗ ତରଲୋ ଉତ୍ପାଦନ ମସଲା। ନମକ ଚୀନୀ ନିର୍ଧିସ୍ଟୋ ମାପରେ ନିଭାଚନ କରେବା ପାଈ ମାପୋ। କପ ଅଧେକ ପରିମାର ରେ ସୁକୁଡା ଏପଂଗ ତରଲୋ ପାଦାନ ମାପୀବା। ପାଈ ଆଵଚ୍ଚକ ମିଶ୍ରଣ ବାତ୍ତି କେକ ବୈଟର ସାଲାଡ ଅଥାଵା। ସୌସ ରୋଖଟୂଟ କରୀବା ପାଈ ଉତ୍ପାଦନ ବଡା ଜାଗ କା ଦୀ ଥାଈ।